Fomba fiborosoagna nify, kobagninao, hontsagninao maloha ny vavanao. Ave asiagnao colgate brosy dent-nao. Izy avake kosikosehagnao <hesitation> kosikosehagnao zaigny e, ataonao zay hampadio ny nifinao. Ndraindray akosikosehagnao, ndraindray atsangana ampiakarina ampirorògny. Avake aminjay izy kafa hitanao madio na roa roa minitra ake manko fiborosiagna nify, izy ave kobagninao, alagnao aminjay i <hesitation> lôdalôdan'ny colgate amin'ny vavanao. Kobagninao tsara ny vavanao.